<hesitation> Nahabwekyo ekisolo ekinkutiinira kimu muno niyo embwa, embwa empoore, embwa empoore nobu okuba nogiraba mumaiso ekaboogora, obutiini nibwingi obukutaaha mumutima gwaawe, nahabwekyo nyowe ninyikiriza kandi ningamba nti ekisoro ekinkutiina mbwa.